<hesitation> > Fomba tsotsotra fanaovana saosy vinaingitra amin'ny salady an, <hesitation> > alaina aloha ilay salady, dia ny ahy asiako sur'eau, dioviko amin'ny sur'eau an, avelako hilona telopolo minitra. Rehefa vita izay an, dia kobanilo ilay salady. Avy eo an, maka vinaingitra iray sotrokely dia afangaro sira sy asiako siramamay kely. Dia maka voatabia sy tongolo aho an, dia afangaroko ilay vinaingitra sy ilay voatabia sy tongolo. Dia vita izay an, dia ararako ao amin'ilay salady. Ilay salady izany somary notapatapahako kely ihany. Dia <hesitation> > afangaro tsara izy avy eo dia iny an aroso ny vahiny.